So ni a yamaaki, bo likitaen haɗima ñyamde ñyamunda ko wodi sukaari ɗuɗɗe. To haani ala ñyamduki, tefa ñyamunda ko wodi kakanda e Maggi. A wawaay ñyama ñyebbe, a waawai ñyama alkamaari, banda masardi, banda gerori, banda marori